Ia, koa fa misy vaky zen̈y amy taratra amy lafenaitira, ny haiko fômba an̈oloan̈a izy adoso akendriky zen̈y lainy vaky aviô aminjay soloan̈a zen̈y raha io. Zen̈y ziô ny azoko volan̈iny.